Problemët shëndetësore të zakonshme tek qentë përfshijnë alergjitë, problemet dentale, obezitetin dhe artritin. Këto probleme mund të ndryshojnë në varësi të racës, moshës dhe mënyrës së jetesës së qenit.